Sinukuréén san némé néjoow bépinul san barogé so bu régmé batéñi: fukuku, éfalo, éyaha, éjaméén, fujinta, ékumba, éjangilaan, nésiko, ébaguur sin éfaguur; so sasé san barogéso bu régmé batéñi.